Ng'ombe kana mburi ni findo fichi manya manya. Fichimanya mweni maana ng'ombe iichi mndu achiishimia kindo kichaa kana mburi iichi mndu achiishumia kindo kicha. Mera nato tighire jito na ng'ombe kwa irima ishumia, kindo kichaa kana mburi ishumia kindo kichaa mera bado iyekutuna. Na ng'ombe kwa irima iilesha kindokichaa, ikumanye lakini bado erima ikuvyaghae. Henaicho ni kindo kichimanya mera kighire akilicho, maana kole igheghire akili igheirima igwa vyagha mweneyo. Henachaicho akili ya ng'ombe ichimanya maana ataa ukaphunga ng'ombe muda mwecha ukaikaanayo ukaghenda handu hata kole kuchie kio yairima ifugha imanyaku mweni andecha. Hata mburi nikwiyo kwairima ighenda ukivia kenyi ikaichwa du kunderera bwanga indefunga iichi kumweni kundecha. Mira iriye akili amanya kumweni unairima kindo kicha, yairima kindo kutuma, yairima ikugwagha. Henaichio hatakole iichi iwe kumweni yaa iwe kwa kaiybu upange handu kwainika kijo. Unaithogela athumanya hukwi mineirima mbwanga, enaikyo mburi, ng'ombe na thingini nyama tingire nachimanya. Mira tichi. tichi kirima lembe lembe erima ikubwaa enaikyio imanya ambu ya kumanya kindo kichaa icho imakundecha amineli kwea ndecha mburi yefunghie ndepo lamenyi inayeirima ichi Mera ighirre akili yemanyaku naikakukwiyana minyiri kana hajayakwiyana mburi. Henaicho ukaghira ng'ombe, ng'ombe ikaghirie iichi mweni, mburi iiichi mweni mera kindo keachiwa ukwiichi mera uikeenayo kwa akili. Mirudefoefaro akili zote tighi tighi nikoimanya mera nkiriti kiretoo. Maana kule tighi ichi mwanya, tighire mateo wakatighire mmanya tui tui na mwali mera ikutuna mwana ile akiri ile mbali. Mvuvuire akili mvuvuoshioo hii hata kwili kwichi, uwinde ighinika mara, khana mringa, khana kwekiyoshikia uwinde kukimakini manahayosheri mwaipokwa kana ikutume kana ikuwine. Henaikyo ng'ombe mburi ighire akili mira ichi manya uku mweniu naikana ukwiya kana naikwianae kenaikyo kueninga kijo naushauyi ukaye nae kwa makinyi. Inagheirima ikweyi ikutuna kana ikwira kindo kiicho. Ng'ombe iichi mwani, mburi ichi mwani hiyo ijadiliwe mira kwia ikakwiya mweri hiyo ichio. Yemanyaifwe ifughire akili kana kole yeekuichi chochoshe kia ughende kule makini maana saa yoyoyshe yarima